fərbɪn mɪ bə kɛkɛ kɛtɔ ə mɪn kə ləm mɪ yɪtɔ yɪɪn yɪlɪm yɛshɪ kʊ, kɔɔn kɛtɔn təshɔ wʊshɪ bəkɛkɛ, kələn mɪ nə məng bwɪn yɛ shɪ, kʊ <noise> shɪrr shɪ dɪ fʊktɛ shɪ nə fədɔ kɔ, shɪ bə kɛrɪ kɛtɔ ə dʊrmɪn mɪ fʊktɔ ɪng yəə yaəən yɪlɪn yɛ fərbɪn mɪn ɪng shɪ nɛ tɪkɪr ə dʊrmɪn, kə bʊntɪr shɪr dɪya dɪ kʊnɪ bɪ shənɪ shɪdɔ ɪng nɪnɪ ə kɛ-kɛ kɔ, kə ɪng yɪɪm yɪləng shən kɪ məng tɔ yɛ shɪ kɔ, shɪ bənɛshɛ ɪng kɔɔn, nɪ nɔ bə məng dɔ shɪdɔ wʊnʊ, <noise> shɪ dɔ bɪ fʊk tʊ kɛ, yɪ yɪɪm yɪləng shən yɛ fərbɪn mɪn kɛ, ɪng shɪ ə yɪm mɔ, ə yɪɪm ɪng mɔ wɛ, shɪdɔ yɪlɪm mɪ məngshɪm shɪ kɛ, dɪ yɪkɛr shɪ, bə bʊndʊ wɪkɛ, kʊn mɪ yɪtɔ yɪɪm yɛ fərbɪn mɪn, shɪ bə bɛ fʊkkɪn shɪr, ə fə bɔ, <noise> mɔ mə yə fɪ yə shɪ, shɪ nɛ nɛ, shɪ bə bɛ fɪyə mɔɔ, ɪng bɛɛn ɪng kɛtɪn təshɔ shɪ bə nwə ə fɪyə mɔ kɛ, ɪng bɛɛn <noise> kɔɔn mɪ fʊktɔ nənə yɪ kə, yɪɪm nɪməng shə yɛ fərbɪn mɪn, shɪr mɪ dɪshɔ kɛ, wɪɪn ɪng nənghɪ yɛ, ə nəəb wɪshɪ, <noise> nəən wɪɪ mɪ fʊktɔ, wəng ə nəən wəng yɛ, dɛb wəng kɪdɪ nɛ shɪ, <noise> məng shɪ dɪ yɪlɪn wɪn fərbɪn dɪyə kɔɔ bʊntʊmɪn ɪng bɛɛn kʊ, shɪ bə nə shɪ bə bʊnʊm nɪɪ. <noise> kɔɔn wɪɪ yɔrɔdɛ, kə ləm nə fəng bwɪm nɪ yɪlɛ fən dɪɪr, fərbɪnmɪn bɛɛ fʊkkɪn shɪrr ə fɪyə mɔɔ bɛ nə fədɔ kɔ, shɪ bə kɔɔn mɔ ɪng nɪɪ? shɪ bəkɛɛn wʊshɔ ə dʊrmɪn, shɪ bə kɛɛn-kɛɛn kɛto ə dəbɔ kɛ, kɔɔn nə bɪ fʊktiʊ shɪ ə kɛ shɪdo yɪlɪn ə dʊrmɪn <noise> tɔ, wane shɪrr ə yɛlɛn wənghɪ, kə bɪ dʊb kɔrshɪn lɔkəcɪn tɪɪm kɔ, yɪɪkɛ fərmɛ, kə ɪng kɛtɪn ɪng kʊrə kɪ wɪ yɪlɪn, bʊntɪn shɪ ə fəə, ɪng bwəl bwɪm bɪshɪn ə mʊr lɔɔ shɪ kɔ, <noise> yəən fə ɪng yɪkɛr dɪ kɛtɔ, <noise> fɪ shɔ shɪ bə nwən-nwən nɪmənshə, shɪ bə bɛtɪ mɪne bɪ, <noise> shɪ bə bəng mɪnɛ bɛɛn fɪyə mɔɔ, kɪyə yəəm dɪɪn, kə bʊntʊ kɪ dɪ yɪ yɪɪm yɪləngshən yɛ shɪ, kɔɔn fəən kə kɪna nɪbə lɔghɪn bwɪm kɔ, shɪ bə nɛ kɛtɪ yɪlɪn nɪ ə dʊr mɪn, kɛtɪ yɪlɪn bə shərɪ ə dʊrmɪn ə fɪyə shɪ kɪ ɪng bɛɛn kə mɪ nəbb fəng bwɪm yɛ shɪ kʊ, kɔɔm mɪ fəng nɪɪ, yɪɪm fərbʊtɔ, kɪyɪ nɪbɪ yɪlɪn, kɪyɪ yɪɪn bʊlkʊkəng shɪ, <noise> kələn bɪ dɛb fərmɛ, ə nəbb nən mɔɔ kɔ kəyɪ yɪɪm yɪləngshə yɛ, kə bʊttʊn bwɛrɛn fɪbɪn mɪn bɪ kɛtɪ kɛtɔ ə dʊrmɪn kɔ, ɪng shɪ nɪ bɔ bə kɛ tɪkɪr ə dʊrmɪn yɛ. kɔɔn shɪdɔ nə nɪ fəng nɪ nɪ mɪ yəə yəəm yɪlɪn, nɪ yɪɪm yɪlɪn, dɪ fərbʊtʊ mɪn yɛ, dan tinubu fərbɪmɪn shɪ bə kɛm-kɛm tɪkɪr ə dʊrmɪn, ɪng mɔ mɪ yɪtɪ yɪɪm nɪməngshə yɛ shɪ, <noise> mɪ bələngtɪ shɪ, <noise> nəən mɪ bɪ kəngtɔ bʊtʊmɪn yɛ, <noise> fərbɪtɪn mɪn shɪ bə kɛkɛn tɪkɪr ə dʊrmɪn, <noise> kə shɪr dɪ fəən shɪ kʊ, mɪyə yəmɪ yɪ kərtɪn shɪ <noise> dɪ wɪ yɪlɪn, dɪ wɪ bwɪr dɪ dəən, fərbɪtɪmɪn ɪng shɪbə kɛɛm kɛɛm tɪkɪr kɛtɔ yɪlɪn ə dʊrmɪn, <noise> ɪng mɔ mə bɪləngshɪ, <noise> nə mə bɪləng bʊtʊmɪn yɛ, <noise> kə bʊntʊ dɪyə dɪ fəən shɪ kʊ, mɪ ləmtɔ fɪyə shɪ, mɪ yɪkərtɪn shɪ, mɪ shɪtɪn shɪ kən ɪng nəə shɪkɪn wɪɪ kɔ, nɪ shɪ wɪɪ dɪɪn, shɪdʊ wɪ ə lɪɪm, kəən yɪkɛ shɪ wʊ bə nyən yəən bə fʊk shɪdɔ wɪɪ yɪlə, mɪ yɪkɛr shɪ, shʊ dɪ dəən wʊnʊ, ɪng shɪdɔ wɪ ə lɪɪm, nɪ fɪrɪ, ə yɪɪ yɪɪm yɪləngshən, yɛ nɪbɪn shɪnɛ <noise> dɪyə kəshɪ dɪ fɪɪ, ɪng nə yɪlɪn kɔ dɪ dəən yɪm shɪn bə nəbədɔ, nɪ yɪɪm yɪ fərbʊtɔ, nɪ yɪɪm bʊlkʊkəng shɪ, nɪ yɪɪm dɪɪn, dɪ shɪdɔ nə nəə kɛ, ɪng yəmbə ə yɪkɛnɪ.